اصدقائي غاح يوصفوني على انو انا شخص اسمع مليح واحب اساعد غيغي و عندي صبر <hesitation> ويقولون انو انا دائما معاهم من يحتاجوني و أساعدم و <hesitation> يقولون انو افكاري غريبة وعندي اسئلة كثيغة دائما اسألو واتمسئل هاكذ شي و <hesitation> حتى لو كانت الأسئلة بسيطة هم اسأل كثيغ و <hesitation> و احكي كثيغ يعني بشكل عام يعني اعتقد <hesitation> انو اصدقائي يوصفوني اني افهمم كثيغ و بسرعة و أساندم دائما بالوقت اليحتاجون و <hesitation> من يكون عندم ظروف و <hesitation> انو انا افكر ابعمق يعني تفكيري فلسفي و <hesitation> ما أحكم عليهم أو عالناس بسرعة يعني و <hesitation> اني اضحكم أكيد.